Kïrï yave yaiko miarïpe, jaeko mbaetɨramo yaikuakavi mbae, jokua yandererajavi ikaviguerupi, aguiyeara yayavɨ mbae yae, jare yayaka kia yaikuaa yave